til rannsóknar hjá lögreglu vegna gruns um vinnumansal útlendingar eru sagðir hafa greitt hundruð þúsunda fyrir vinnu hjá fyrirtækinu eldur kviknaði í

norðvestur af Ísafjarðardjúpi í dag skipverjar eru óhultir og verið er að flytja einn þeirra með reykeitrun til Reykjavíkur slökkviliðsmenn voru að síga um borð í Frosta talið er

að greiðslustöðvun Primera

hafi áhrif á sextíu þúsund farþega margir hafa látið óánægju sína í ljós á samskiptamiðlum og eru strandaglópar á flugvöllum gagnrýnt er að félagið hafi selt flugmiða fram á síðustu stundu boris Johnson fyrrverandi utanríkisráðherra Bretlands stal senunni á þingi Íhaldsflokksins í

þar sem hann lagði til að Brexit áætlun ríkisstjórnarinnar yrði kastað fyrir róða

gera þarf breytingar á gatnamótum Bústaðavegar og Kringlumýrarbrautar til að liðka fyrir umferð þar og í næsta nágrenni

borgarinnar vonast til hægt verði að ráðast í framkvæmdir á næsta ári

lögregla rannsakar nú meint vinnumansal íslensks

en margt bendir til að erlendir starfsmenn hafi verið látnir greiða fyrirtækinu á aðra milljón króna fyrir vinnu hér á landi fyrrverandi starfsmaður fyrirtækisins segir að hann hafi verið svikinn um laun og honum talin trú um að greiða þyrfti háar fjárhæðir fyrir atvinnu og dvalarleyfi yfir tuttugu og fimm þúsund útlendingar eru við störf hér á landi og halda uppi framleiðslu og þjónustu í ýmsum greinum þrátt fyrir þetta njóta útlendingar almennt verri kjara og aðbúnaðar en íslenskt starfsfólk í sömu störfum og eru auk þess mun líklegri til að slasast við vinnu það er alveg tvöfalt launakerfi í landinu annars vegar Íslendingar og hins vegar erlendir starfsmenn fréttaskýringaþátturinn Kveikur hefur fylgst með vinnustaðaeftirliti stéttarfélaga síðasta árið og rætt við fjölda erlendra starfsmanna sem segja sögur sínar í þættinum

einn þeirra er Sana

saga hans er sögð bera öll merki vinnumansals þannig kveðst Sana hafa greitt vinnuveitanda sínum hundruð þúsunda króna fyrir atvinnuleyfi sitt og

þriggja landa sinna millifærslur og önnur gögn benda til þess Sana segir fyrrverandi vinnuveitendur hafa talið sér trú um að atvinnu og dvalarleyfi hér á landi kostuðu þetta þegar hann hafi komið til Íslands hafi vinnuveitendur

hans svo svikið loforð um að fá hingað félaga hans og látið hann inna af hendi vinnu sem var langt umfram upphaflega samninga því yfirskini að hann væri á leið í stutt frí en svo var honum sagt upp á meðan og atvinnuleyfið afturkallað

nánar verður fjallað um málið og margra mánaða tafir lögreglu við rannsókn þess í kveik að loknu Kastljósi tólf skipverjar sluppu þegar eldur kom upp í vélarrúmi vest norðvestur af Straumnesi á Hornströndum upp úr klukkan þrjú skipverjum tókst fljótlega að einangra eldinn í vélarrúminu en skipið fylltist af reyk tvær þyrlur Landhelgisgæslunnar voru sendar á vettvang og varðskipið týr t f Gná flutti einn skipverjann sem talinn var með reykeitrun á Ísafjörð nú er verið að flytja hann með sjúkraflugi til Reykjavíkur t f

um borð í Frosta rétt fyrir fréttir talið er að eldurinn sé slokknaður togarinn Sirrý frá Bolungarvík var fyrstur á vettvang tuttugu mínútum eftir að neyðarkallið barst Halla Ólafsdóttir fréttamaður náði tali af skipstjóranum á Sirrý

við skipverjana já já já við erum í sambandi við skipverja

og verðum til staðar þar til varðskipið kemur og þá verður

flugliðar og farþegar strandaglópar á flugvöllum beggja vegna Atlantshafs fjölmiðlar víða um heim hafa fjallað um Primera og bent er á að danskir farþegar verði af hundruðum milljóna sem félagið skuldi í bætur vegna seinkana þeir farþegar sem ekki bókuðu ferðalag sitt í gegnum ferðaskrifstofu fá enga aðstoð við að koma sér heim þeir geta þó sótt um hjá greiðslukortafyrirtæki sínu að fá flugmiðann endurgreiddan samkvæmt upplýsingum frá íslensku hafa tugir íslenskra farþega óskað eftir endurgreiðslu nú þegar endurgreiðslan gerist þó ekki umsvifalaust og hafa margir lýst vandræðum sem niðurfelling á flugi Primera hafi valdið b b c talaði við Pavithra Priyadarshini sem er

flugvelli hún sagðist algjörlega ráðalaus því hún hefði hvorki efni á því að kaupa nýjan flugmiða né gistingu og hefði því þurft að eyða nóttinni á gólfi flugvallarins

dagblaðið The Telegraph segir á vef sínum að talið sé að verkfallið muni hafa áhrif á sextíu þúsund farþega enn fremur séu flugliðar einnig fastir á áfangastöðum og þurfi sjálfir að koma sér heim bent er á að félagið hafi enn verið að selja flugmiða í gær en samkvæmt heimildum fréttastofu var ákveðið um helgina að óska eftir greiðslustöðvun í dag þegar tilkynnt var um ákvörðunina voru þrjár vélar Primera

í flugi á leið til Malaga Mallorca og krítar að

því er Telegraph segir frá danskir fjölmiðlar benda á að Primera

sé það flugfélag sem mest hafi verið kvartað undan á fimmta þúsund danskra farþega eiga útistandandi kröfu á Primera og hafa leitað til fyrirtækisins sem aðstoðar fólk við að sækja bætur vegna seinkunar eða niðurfellingar á flugi

fram kemur á vef d r kröfurnar nema um tvö hundruð og tuttugu milljónum króna og munu

ekki innheimtast úr þessu

er í eigu Andra Más Ingólfssonar ekki hefur náðst í hann eða aðra stjórnendur félagsins í dag eða í gær þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir

þeir farþegar sem bókað hafa flug beint í gegnum Primera

til að fá endurgreiðslu og bóka sjálfir nýtt flug þeim sem eru staddir í útlöndum og

á heimleið stendur til boða að fljúga endurgjaldslaust með Heimsferðum í dag og á morgun án aukagjalds framkvæmdastjóri Heimsferða segir að vel hafi tekist að leysa úr málum farþega í þeirri stöðu um fimmtíu komi í kvöld frá

og aðrir fimmtíu á morgun frá Tenerife ég held að flestallir muni nýta sér þetta við erum náttúrulega að reyna að leysa úr öllum málum og þetta kemur bara í ljós í lok dags er fólk áhyggjufullt já auðvitað en ég held að þetta þetta verði ekki vandamál á ykkur sem systurfyritæki þeirra nei þetta er alveg sérstakt

í góðum málum þannig séð fjárhagslega þannig að þetta muni ekki hafa áhrif á okkur búin að borga flug fram í tímann boris Johnson fyrrverandi utanríkisráðherra Bretlands var stjarna dagsins á þingi Íhaldsflokksins sem nú stendur yfir í

Johnson segir að Brexit áætlun ríkisstjórnarinnar sé svik við kjósendur og vill að henni verði kastað fyrir róða landsfundur Íhaldsflokksins hófst á sunnudaginn og lýkur á morgun þegar forsætisráðherra flytur lokaræðuna boris Johnson stal hins vegar senunni í dag þegar hann mætti á fund sem haldinn var samhliða ráðstefnunni boris er ítrekað nefndur á nafn þegar rætt er um mögulegan arftaka May og hann er einn af hörðustu andstæðingum áætlunar ríkisstjórnarinnar um Brexit sem kennd er við

sem var nákvæmlega það sem Johnson hafði fram að færa í dag

sjónarmið Johnsons njóta víðtæks stuðnings í Íhaldsflokknum sem er klofinn í afstöðu sinni til samningsins við Evrópusambandið um viðskipti eftir að Breta ganga út á næsta

ári ræða Johnsons

sló heldur ekki á umræðuna um að hann sé

næsti leiðtogi flokksins

jarðskjálfti af stærðinni þrjú komma eitt

varð í Öræfajökli seint í gærkvöld svo stórir skjálftar hafa aðeins orðið sex sinnum í jöklinum síðan um aldamót þar af fjórir á þessu ári og einn í fyrra samkvæmt upplýsingum Veðurstofunnar þrjátíu minni skjálftar hafa mælst í Öræfajökli síðustu tvo sólarhringa Veðurstofan fundar með almannavörnum um ástandið á næstu dögum margir í Öræfasveit urðu skjálftans varir í gærkvöld Brynja Kristjánsdóttir á Hofi segir að allt hafi

glerskáp og glös hafi skollið saman skjálftinn hafi verið mun greinilegri en í sumar töluverðar skemmdir urðu á Laugalækjarskóla þegar kveikt var í honum í nótt fleiri en einn eru grunaðir um verknaðinn en þeir eru ekki nemendur við skólann að sögn lögreglu þeir eru undir lögaldri vegfarandi hringdi í Neyðarlínuna um klukkan hálf tvö í nótt og lét vita af

eldsvoðanum allt tiltækt slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað á vettvang Finnur Hilmarsson varðstjóri hjá slökkviliðinu sagði í samtali við fréttastofu í morgun að eldur hefði logað glatt í klæðningu í tengibyggingu milli tveggja

slökkvilið um þrjá tíma að rífa af klæðningu og komast fyrir eldinn hann segir fullvíst að kveikt hafi verið í skólanum kennsla hófst á

tilsettum tíma í morgun en reykjarlykt fannst þó vel í skólanum eru þetta miklar skemmdir ja veggurinn er mjög illa farinn hérna utanhúss en sem betur fer komst eldurinn ekkert inn já bókasafnið reykurinn var bara bundinn við bókasafnið það er langmest reykjarlykt hérna í bókasafni enda verða engir nemendur hérna í dag er bundin við skólans og finnst ekki í kennslustofum hvað finnst þér um þetta atvik

ekkert annað um það að segja er vitað hver

að verki lögreglan er náttúrulega að rannsaka það en við erum

lögregla í Las Vegas hefur ákveðið að hefja á ný rannsókn á ásökunum bandarískrar konu um að knattspyrnumaðurinn Cristiano Ronaldo hafi nauðgað henni á hóteli í borginni árið tvö þúsund og níu konan steig fram undir nafni í fréttaskýringu í þýska tímaritinu der Spiegel um helgina grein Spiegel birtist á laugardaginn þar sem konan tjáir sig um hvað gerðist tólfta júní tvö þúsund og níu þegar hún hitti Ronaldo á hóteli í Las Vegas mayorga segir að Ronaldo hafi nauðgað sér í

sem hann var með á leigu um hálfu ári síðar segir í grein Spiegel greiddi Ronaldo Mayorga þrjú hundruð sjötíu og fimm þúsund dollara um fjörutíu milljónir króna fyrir að þegja yfir því sem gerðist Spiegel sagði fyrst frá þessum ásökunum í fyrra en um

helgina ákvað Mayorga að koma fram undir nafni Ronaldo kallar þetta falsfréttir

blaðamaður hjá Spiegel og einn af höfundum brást við á Twitter og sagði að tímaritið hefði hundruð skjala sem tengdust málinu tölvupósta og skýrslur lögreglu og lækna sem og útdrátt úr samningi

frá tvö þúsund og tíu mayorga hefur nú höfðað mál gegn Ronaldo í Las Vegas og lögregla þar tilkynnti í gær án þess að nefna nöfn að ásakanir um nauðgun

árið tvö þúsund og níu yrðu rannsakaðar upp á nýtt björgunarverktakar sem aðstoðuðu fjölda ferðamanna á Breiðdalsheiði í gær hvetja lögreglu og bílaleigur til samráðs um hvenær setja megi nagladekk undir bíla dæmi eru um að ferðamenn á negldum dekkjum hafi fengið sekt á höfuðborgarsvæðinu þótt vetrarfærð sé í öðrum landshlutum hér á Breiðdalsheiði á milli Egilsstaða og Breiðdalsvíkur er enn

umferð ferðamanna enda hefur heiðinni ekki verið lokað fyrir veturinn hér voru mikil vandræði í gær og hjálpuðu tólf bílum niður af heiðinni flestir þeirra voru illa búnir bílaleigubílar á sumardekkjum það voru hjónin Ingólfur og Helga á Breiðdalsvík sem fóru til aðstoðar á myndum sem þau tóku má sjá að bílarnir runnu til á

fjögurra bíla árekstur varð þegar bíll sem kom aðvífandi náði ekki að stoppa og rann á bílaleigurnar þurfa að setja nagladekk undir bíla hreinlega bara í byrjun september myndi ég halda í síðasta lagi um miðjan september vegna þess að aðstæður geta breyst fljótt ein bílaleiga fullyrti við fréttastofu að lögreglan hefði sektað ferðamenn á suðvesturhorninu í vikunni fyrir að hafa negld dekk undir bílaleigubíl þá hafði verið vetrarfærð á fjallvegum eystra í meira en tvær vikur lögreglan á höfuðborgarsvæðinu tilkynnti fyrst í gær að hún væri hætt að sekta fyrir nagla í borginni samtalið á milli lögreglu og bílaleiga mætti vera

þá veru að þegar aðstæður leyfa þá fara vetrardekk undir bíla hvort sem það er í september október bara um leið að snjór er kominn á fjallvegi út um landið á fimmta þúsund bílar fara um gatnamót Bústaðavegar og Flugvallarvegar á einni klukkustund bæði á morgnana og síðdegis með tilheyrandi umferðarteppu

Reykjavíkurborgar segir að ráðast verði í

aðgerðir til að leysa vandann það er kunnara en frá þurfi að segja að gatnamót Bústaðavegar og anna illa þeirri umferð sem fer þar um á helstu álagstímum hér má sjá dæmigerðan klukkutíma að morgni á virkum degi samkvæmt tölum frá umhverfis og borgarinnar ef við lítum á helstu leiðir sést að liðlega þúsund bílar fara yfir gatnamótin úr norðri og tæplega tvö þúsund úr suðri þar af beygja rúmlega sjö hundruð inn á Flugvallarveg og er sennilegt að stór hluti þeirra fari að Háskólanum í Reykjavík

nærri fjögur þúsund þrjú hundruð bílar um gatnamótin að meðaltali þessa klukkustund á virkum degi síðdegis skellur annar álagstími á þegar nærri tvö þúsund bílar fara frá miðborginni yfir gatnamótin á klukkutíma og tæplega þúsund í átt að henni nærri átta hundruð bílum er á sama tíma ekið úr Vatnsmýrinni að gatnamótunum og megnið af þeim bætist í umferðina frá miðborginni alls eru þetta nærri fjögur þúsund fjögur hundruð bílar á einni klukkustund er mikill umferðarþungi það er alveg ljóst við erum meðvituð um að þetta er mikil umferð sem fer

Þorsteinn segir að í fyrra hafi vinna hafist við að leita leiða til að leysa þennan vanda okkur sýnist að að niðurstaðan verði sú að það þurfi að gera breytingar á Kringlumýrarbrautar til þess að liðka fyrir umferð þar og það muni þá leiða til þess að það verði auðveldara að fara hér um hvenær á að ráðast í þetta vonandi á næsta ári við erum að

undirbúa þetta en það er að sjálfsögðu háð fjármögnun bæði ríkis og sveitarfélaga hvort það gengur eftir en þið teljið að þetta myndi létta verulega á álaginu hérna

það létti verulega en það hefur töluverð áhrif og fólk á að finna vel fyrir því ef þetta kemur til framkvæmda miðað við hermilíkönin sem við erum með þá segir Þorsteinn að enn sé til skoðunar að ráðast í stærri framkvæmdir eins og göng í gegnum Öskjuhlíð eða Miklubraut í stokk enda séu báðar

framkvæmdirnar í aðalskipulagi til ársins tvö þúsund og þrjátíu hvað með

að efla almenningssamgöngur að Háskólanum í Reykjavík myndi það ekki hjálpa mikið til

margir bílar það er það er það sem er svo erfitt að glíma við þannig að við viljum flytja fleiri með öðrum ferðamáta brú yfir Fossvog sem er á teikniborðinu fyrir almenningssamgöngur ásamt

almenningssamgöngur frá Háskólanum í Reykjavík

upp á Hringbraut myndi breyta mjög miklu það er það sem við erum að skoða að sjálfsögðu líka mjög sterkt

um sex hundruð gestir frá þrjátíu löndum eru á Vestnorden ferðakaupstefnunni sem hófst á Akureyri í dag skipuleggjendur segja engan bilbug á erlendum kaupendum Ísland verði áfram vænlegur áfangastaður helstu ferðaþjónustufyrirtæki á Íslandi Grænlandi

og Færeyjum eru saman komin í íþróttahöllinni til efla viðskiptatengsl og kynna vöruframboð fyrir erlendum

vestnorden er haldin árlega en um sjötíu erlendir kaupendur koma nú í fyrsta sinn

sem eru nú þegar að selja ferðir til landsins en

ekki síst að búa til ný tengsl og var afar ánægjulegt að sjá sjötíu nýja aðila koma til landsins til að kynna sér það sem við höfum fram að færa ferðaþjónustan hér er búin að vera

biðja um það lengi að fá sýninguna norður það sem gerist við að hafa þetta fyrir norðan er að við erum að setja Akureyri á kortið og í raun allt Norðurland enda eru kynningarferðir um allt svæðið framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar segir tækifæri í að vinna með Grænlendingum og Færeyingum að markaðssetningu löndin

séu um margt lík þó ferðaþjónusta hafi vaxið hraðast hér á Grænlandi og Færeyjum snýst þetta kannski meira um

uppbyggingu sem þarf að fara af stað til dæmis

hvernig maður tekur á móti ferðamönnum í stærri stærri tölum á mismunandi stað í kúrfu ferðamennskunnar

hægt hefur á fjölgun ferðamanna til Íslands og kvartað er undan háu verði það er auðvitað mismunandi milli markaða hvernig krónan er

framhaldið

næsta ár en að mestu leyti eru allir að horfa fram á sömu væntingar og þeir hafa gert síðustu árin þannig við erum ekki að sjá neinn neikvæðan tón hér hjá neinum það sem við erum líka að gera hérna er aðeins að dempa umræðuna bæði um það að Ísland sé orðið fullt og allt sé orðið of dýrt til að kaupa

að veðri í nótt verður fremur hæg eða breytileg átt og næturfrost um mestallt land gengur í austan og norðaustan hvassviðri eða storm á morgun með rigningu eða slyddu og snjókomu til fjalla hvassast verður um landið sunnanvert hiti á bilinu eitt til níu stig mildast við suðurströndina Sigurður Jónsson veðurfræðingur

samtök atvinnulífsins skrifuðu viðsemjendum sínum í gær og vilja skoða aðrar leiðir en launahækkanir til að bæta kjör launafólks framkvæmdastjóri samtakanna kemur í þáttinn ásamt formanni v r sem kallar bréfið kaldar kveðjur til launafólks og í menningunni verður rætt við Jón

Gnarr sem

upp sýninguna ég var einu sinni

verja ekki titla sína í körfuboltanum ef marka má spá forráðamanna félaganna og City vann loks leik í meistaradeildinni í fótbolta til rannsóknar hjá lögreglu vegna gruns um vinnumansal útlendingar eru sagðir hafa greitt hundruð þúsunda fyrir vinnu hjá fyrirtækinu eldur kviknaði í

norðvestur af Ísafjarðardjúpi í dag skipverjar eru óhultir og verið er að flytja einn þeirra með reykeitrun til Reykjavíkur slökkviliðsmenn voru að síga um borð í Frosta talið er að greiðslustöðvun Primera

hafi áhrif á sextíu þúsund farþega margir hafa látið óánægju sína í ljós á samskiptamiðlum og eru strandaglópar á flugvöllum

er að félagið hafi selt flugmiða fram á síðustu stundu boris Johnson fyrrverandi utanríkisráðherra Bretlands stal senunni á þingi Íhaldsflokksins í

þar sem hann lagði til að Brexit áætlun ríkisstjórnarinnar yrði kastað fyrir róða gera þarf breytingar á gatnamótum Bústaðavegar og Kringlumýrarbrautar til að vonast til hægt verði að ráðast í framkvæmdir á næsta ári þessum fréttatíma

komið að íþróttum veðri og

í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og ruv punktur is stendur alltaf vaktina við